Ma ütelnüq, et häste põnõvaq ommaq näütüses <hesitation> sushidõ tegemine vai sis ka sääne tempura taina seeh <hesitation> asju küdsämine.